ọgọn ere gaye odo ọgọn yẹ inawọrọ solomo unoh ọgbọdɨm ufe unyi ware, ufẹmọ jẹn urre. etu ẹjunga ni esa, ashi babọrọ bẹ awa dọng ẹ nwẹt afianga ni ọdọm sẹ ẹvọi ẹmo apigi ọvẹn bẹ gwud ano anọng agọmọ bẹ ọvavai bida afu, wa nẹ ẹssẹ ẹgọnọ mọ ashi ọgbọgba ọdọm ere yẹ babọrọ agbɨni ọdọm wa ọvẹn ẹyiyine Nanwe ẹna je arre ginang ga Ahwagune ma, asom ga ọgwu ara adoro agara eshishi nang ere eshi ma adɨm aneba aboro azene agagara gayeodo nọrọ Agwagune wa agagara, wa ọvẹn eyiyine sẹ igagari isang etu nẹ babọrọ anọng apigi ọdọm agagara ma esse gange ẹnọng ẹtọgbo ayọrọ eshi ga jẹn. Agwagune ẹrogọ idọm gayeodo Agwagune ara ana ọvẹn idọm ẹgọni iwa uso inugo ga orimini ọven mẹ ẹvono, wa ọrimini ẹgọnọ ẹfa, ọvẹn ẹgọmọ ẹkokori nang ma gẹrẹk . Mẹ ẹvọi yẹ akengi wa akawọ are nẹ sẹ ma ayẹ wkpong uji ukwu utu nọngọ afafa anugọ, ashi orimini ẹma eere ẹgọmọ ẹgwu, egwu dọng be gwild ẹnud ga ezɨba ekpekpem dasam anyi osom ọvẹn sẹ orimini ẹboni izɨm efu ga ẹtọgbọ ayọrọ nẹ ejere abẹ inabọrọ ma abẹ a kabọrọ emo ara agba ọuen ugba ga inuk ugom emo gwa urọngọ ọrọng uwu unyi gwa, kakong ọsọm ọsọm urre ga we ẹgwtde, gwong wu uywnge gwa unumg urre, gwong wu ogba oven eyiyinẹ. Yena orimini eto eta Nabo? orimini eto efs gayẹodo Ọbazi wẹ uzaga warẹ uzak ukɨp ware ure nẹ ẹssẹ ga ọrimini yẹ ujọk wave, ujọk eyeng ọzeng ẹnamọ uto gwang gwong ababẹ wu uto wu ugọnọ Jizes udamọ uda unyi eyeng ozeng sẹ gangẹ Ọvẹn ubi yẹ abẹ inawọrọ Adam ma Eve ye emo ana.

. itoni Agawgune itu, itoni Agwagune okurike, gwud, so wa orimini ẹnọng ẹgọmọ ware ẹwa uso inugo ma nẹrẹni ikana nẹrẹni ẹtọgbọ ẹwa uso yida ndoro ni ọdo nne nẹ mann ekop ni ware ezezene inugo ifori ọyọngo, inugo ga ẹrọi, inugo ẹgọt eyeng, ẹrọi mann ẹdudu br gurad. Ekogi nang na ga ugom ẹb ẹdip gange wa uzod ẹfẹ ẹgọmo̱ ẹrẹ ẹwa isse abani ye agband ga uzod ayọ ajat awa abani ga udẹni ọsọm, ga usoẹmmetu ọsọm anyi be asang anyi bẹng anaramọ bẹng asang anara mọ ọvẹn. anara mọ oven. So issẹ ge edip ginang ga inuk ugom Agwagume isang uzod mu uzod agagara jinang ẹrẹ ẹkakana ga ẹgwuni ọyọngọ ashi ga ẹrọi bẹ inang, ẹrọi-ẹrọi aboro bẹ inang isang uzod, wa uzod igọmọ iwaikọ, iwi ina ayọrọ, gayẹ odo ẹgbẹ mann ẹdọdọp yẹ ẹmẹ evoi ayọrọ mo, ma agọmọ uzod ada ga uzod ara afe ubu, ma ada ga uzod ara atọn ẹgọp ayọ, afẹ asanga ayọ, afẹ mọ ayenye mọ, ajat afẹnẹ agọm mọ awa asang ma imit agọmọ afa ayang ẹzẹn <hesitation> ayọ agọm mọ abaga ma beji. Ẹbani yẹ agọm mọ awa ma ezam awa adọgọ idọk ayọ, adọgọ iwa ayọ, adọgọ ẹdọk ayo, adọgọ ọvẹn ayọ ga ezam afe gange, akɨm esut afẹ ajat mọ afẹnẹafa ano babọ ga dọng so uzod erure ware ga ukpagi egbana ware dẹnẹ-dẹnẹnẹ gínang ga Agwagune a shi ga ẹgọt eyeng wa ọdạk ifa agagara <hesitation> yi igọmọ iri iwa isse.